Enu wukalhangira emirire eyathulimu eyosi yabirighana <hesitation> erilhangira ngokubyalya ebyathwabya thukalya kera nge binyangwa, emihogo, ebithakulhi, asahenu wukalhangira eribibana iyabiri iryabirikalha kundi omwisi abiribya munene. Ababuthi sibakyilima, bakalima betu sibiryerya ndeke. So ebinyangwa ngebyu byebikathuwathikaya erihimba ngemibiri omundu iwakulha ndeke, obulhu ebyosi ebyu byabiribulha so abana abakabuthawa okwabiru binu sibendithoka eribiminya